Tagnagna efa nidokoako aroa fogna, de amignay agny Maroantsetry, esy mbola hely jusky fito ambin'ny folo taogno de arao taogno taty Antagnanarivo, de akeke ndraiky mody, midoko aty, mody midoko aty, magnagno zegny fo.